Saknaꞌ rosenkeych, neraksakeneꞌ narsenen kos drosodi yelon chetoba tobdangueneꞌ naꞌ buet xtililon, chironi kon pan kna mol welkna rosenkich atisekenaꞌ rosxniake talaban xkachegao nazilan wlachanan tiop chitgui rosxnia seron buani tal según buansh gabichanang este kakagan kwe- kwebzaa emza zabdogui zagkra bonin ati rosnaggaa nibayi rros nagaa rawenteribuannin naꞌ flad guech rakwe gak dillan rangllanksakꞌ, nenaa rrosə <hesitation> nesen drakweribay shangrakzakꞌ danenin gadigawgaa gdizakan.